Social media, emi ɗon tokki pat suuɗi kubaruuji mawɗi mawɗi ɗi lesdi ɗi duuniya fuu, nden emi raara emi heɗi to pat ko suuɗiiji ɗii wanginta jemma nyalawma subaka alaasara nde fini pati ko ɓe wangini pat e mi laara ɗum mi jannga ɗum mi faama mi ɓeytoro.